نختار موسيقار، الموسيقار يصنع فن، والفن يدوم ويتوارث، والموسيقى يعني فيها أحاسيس ومشاعر <noise> الموسيقى تكون <hesitation> توصل أفضل <hesitation> الموسيقى يعني تكون ديما فيها إبداع، فيها شغف، فيها فن يتولد يعني.